<hesitation> Gny finama tsika toy moa reno da mifapinday am finoma toaky, <noise> mifapinday am fanaova apela ndreky fa vita mariazy ka, mifampinday am fifoha sigara am rongony ka. Laha iaho zany da hanapa-kevitsy heky iaho, hisitaky heky iaho zany <noise> satria handignin-tegna.